Ara arakuera pe yandeipi reta oñopuano oiko bae ipaye bae reta oipota jei arakuera pe jae reta inbaeraji bae winoi bae ipuereta ma okuera arakuera oipota jei yaikove yevae jare ñapua bae ikavi bae yayapo